כ'ווייס נישט דאס פאר זיכער אבער אסאך וואס איך ווייס וואס זענען זייער קלוגע חיות איז קודם די טשימפאנזי מאנקי איז זייער קלוג, די דאלפין איז אויך היפש קלוג, כ'מיין אפילו אז עלעפאנטן זענען, די דשערמאן שעפהערד דאג איז זייער א קלוגע חיה.